زرت هوادي الميسرة جبل فترة، وفعلاً كان مكان مدهش، طبيعة هناك جميلة، والأشجار والمياه تجري بين الجبال، جعدت أتمشى وأستمتع بالمناظر حولي، وعشت لحظات هادئة وجميلة، أخذت لي شوية صور عشان أذكر هالتجربة الحلوة وأوريها للأصحاب.